Ikikupfura lakini, ai anakuheshimu lakini anakupfura, akupfure lakini akuheshimu i- iheshimu, ipfura bhanobhoshoko, mi sio mfurie lakini, chimweshimu nawe, mi mfurienyi na alafu kwa nini aenvandugu, jirani afura kindo akye kindo kichawe, lakini kwa mweshimu lakini kumfurie thiku kabhekwa chikuomkabhe aha kwa mheshimu lakini kuliemfura mheshimu mtu unaemfura, unaheshimu mtu kaemfura, lakini kwa heshimu mtu unaemfura, kama mtu unaemfure, umheshimu. kwa hiyo heshimu mtu unaemfura, kwa hiyo heshimu mtu unaemfura, memaliza.